Taloha zany izy io nisy pelikily mako gn'ahisy tamigne fakà sary, fa amizao zasy efa sy pelikily esana fa carte avao gn'ampidira amin'igny da mangala sary anao da mi-enregistrer da mahalany sary maro be arakaraky gn'abene carte ampidirinao amign'ao e gna e raha laniny.